Jue yë dun oy ma'abë në ko'o ti'i jodotyë kopkotyë ka padakëp, në ko'o dun ka taj ka mayëp, në ko'o jedun ti'i modowëp nëkëx kutum jedun na yajnaxëp manytë jedun oy, aku'uk jo'ot ku'uk poxëp, mawëd itëp.